Una harca de collaçus alcuentra un espeju vieju nel talahín duna casa abandoná. Al tenteá-lu, s'ativa un portau que los lleva a un nuiversu aondi está tó de güelta p'abaxu; el cielu es colorau, los animais palran i ellus tien poeris. Allí tien que lucheal conas sus varianças majaeras pa poel golvel-si. Ala final lo logran, peru el espeju espiença a brilleal una ves más.